விண்மீன்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் எண்ணற்ற வான உடல்கள், நெபுலாக்கள் மற்றும் விண்மீன்கள் கொண்ட பிரபஞ்சத்தின் பரந்த, மின்னும் விரிவு. கோள்கள் மற்றும் நிலவுகள் பூமி போன்ற பாறைக் கோள்கள் முதல் வியாழன் போன்ற வாயு ராட்சதர்கள் மற்றும் யூரோபா போன்ற பனிக்கட்டி நிலவுகள் வரை நமது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள பல்வேறு வகையான உலகங்கள். விண்வெளி வீரர்கள் மற்றும் விண்வெளி ஆய்வு மனித அறிவு மற்றும் புரிதலின் எல்லைகளைத் தாண்டி விண்வெளிக்குச் செல்லும் துணிச்சலான ஆண்களும் பெண்களும். விண்கலம் மற்றும் ராக்கெட்டுகள் சனி V இலிருந்து சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் வரை விண்வெளி வீரர்கள் மற்றும் சரக்குகளை விண்வெளிக்கு கொண்டு செல்லும் நம்பமுடியாத இயந்திரங்கள்.